Upu injo uloloob sén upawo upu do balobé bara wo inja urok nujamoor baan gapu éni gubaj gulé éni gupuur béŋésul béséén gulé gagu gutiiŋ bo gujaam gulé gagu gurok sén gumi gurok déré guléhoom gukawulo té waaf ujogé té bacaar yo écilmé upu inja ujamoor jamoor do balobé.